Ligoroge ee aike paake enimoro ama ekenua-omi tee aike ou-ourugoipogiguine noke ee maikuna musinke teko ama paigu. Ee musiga ngururo nagai maumoro koginugui apo, kakuroi-nugui, tugui. Noke ee aike pogiago omi ama paigu ligoroge unge, tee lege ou-ourugoipogiguine, ee urugito paake iko teiko aike kainope omi teumoi ama ekenua, musiga nkeguine, musi ekenua uu kuuge nkeguine teiko logo tuguine tuugu puagiguine. Nongui iko tee lege ou-ou-rugoipoginne ike ama ekenua musinke ama ekenua-gaine egu tee ee loikene toi tatakai apo, toi piki-pakamo nagai ee aike mai-me oomi toi pake puara omi naipe omi ikol, toi tatakai, toi kogipakamo kuugu mi kunkurepai, maime omi toi tatakai, toi kogipakamo kuugu omi kunkurepai, maime omi toi kurepakagu puagaku, iko te enimoro ama paigu ligoroge.